Laha zaho raiky avao ro an-trañonay ao, ka limy minity avao e ñy sisa hihinanako :-Atokoko ñy rice cookera, asiako rano mafana, ajoboko ao ñy paty malaky masaky io manahaky ñy elico ñy paty matsiro, tsy raha ela mahamasaky any reñe, telo minity avao e fa mi<…>.